"Ich bin mir recht unsicher aber das könnte ""Meier Rodmann"" gewesen sein und es ist mein Lieblingsbuch also hat es mir gut gefallen."

Ich würd gern Gandhi treffen, das is bestimmt spannend. Hat bestimmt ne Gute Energie der Typ.

Tss, ehm ich sehe Sie schwarz. Ich weiß nicht vielleicht erleben wir ja noch ein bisschen das es anfängt überhaupt damit. Oder ... Krieg und Zerstörung wird vorher so weit getrieben sein, das das nicht mehr produziert werden kann durch die Idiotie der Menschen und der Verwaltung.